ما الوظيفة التي ستكون جيدًا فيها بلا شك؟ أحسني أكون زين بـ التعليم أو التدريب، لأني أحب أوضح الأفكار للناس وأساعدهم يتعلمون عندي صبر وأعرف كيف أتعامل مع الناس بشكل بسيط ويخليهم يفهمون بسرعة الوظايف اللي تحتاج تواصل وشغل مع الناس تناسبني كثير